Noq buldooser om nüüd sääne suur <hesitation> ekskavaatori sõber, selle et ekskavaator näütüses kaib mulgu ja sis tuu buldooser ajas tuu mulla kohegile mujale.